He, ndu uloti ma, binwusmate uteeg ma lota, bidas ma giladí, untúm ma a wédi uñúwe, unan ma ŧuul. Ndu uŧuul, heyi unan ma ɓúr, ndu uɓúr ma usów, uman ŧuul, ndu uŧuul ma, uman, a waati we biñaŋ ngi yo wosa ñég ngi fŧafñe. Bari waabo ngi gileen béedi go biyaate, biyaa fŧafñe aa bboonj, biñaŋ ŋóodu waabo toom, wee wi unjódi umanan wosa. Ndu uwosa ma añaan umanan sibir andúba, ndu usibir ma, unan jiŋi gili wiindi ma a bjoole. Ndi ngili ma samba, unaman túm, hú lúw ma hana samba, unan túm wéde, utúmi gjabu ma, nŧeeli ma, boobar ma, gjimbo ma bayiri ge nge ŋate. Haloolu ulottin be nŧooŧa uwili we, han hinooni womin wi de andumi fjif.